Akpen pa mi nna ka nonnke-e be adawum oda akpen pabe arok okka-ka-a ayok danni ma be awowa me oya pinn wa be arok-e akpen kwa be do beem akpen okka-ka mme nra ka ayok be adammom <noise> akpen okka-ka moya bink wa be sanna akpen damma arang kam immi na awot banni-ba nni be mi be seep ehoot be bhe odaak-e euot be bhe ohak e sa be wowa mando seep sa be amma si odik sq be, be asi odik sa be bo beem edik si okawi-okawi be ka odaak-e kam akpen da be adahumma ayok sanni arok akpen mo oyahabin wa sa be arok-akpen viri-viri-viri-viri be arok akpen viri-viri mando sa bhe asin nwa be gim obik bhe gim kwa kam akpen me bha kam ommo odaak-o odik kwa fi na konnong esanna oda obik okka-okbu oda akpen-okka ka emmana okka-ka cha-akani ohok didda ottoku ohamna kanni ahok-a obik kwa enna ko onnong enza-nna oda odik oka-ka oda akpen okka-ka emmane okka-ka cha-akani ohok didda ottoku ohumma ida ottoku kpanan kpen ahamin ottoku oyok odwu nnan-e emmana okka-ka wa fii asanna women emmana zama ko oyok mi kifa sanna de mudo owuwa me oyok opiwi akpen-a oyok omo asannong-a oyok omo sibi, oyok omo sibi oyok otonna euott-a ko annan bi cho akpen hanna be daak wumo kam san akpen okka-ka cha osim ka a chin mo opo-oro-ora-a ibinokpaabyi so owowbua ke errong omo ra bipuyira ida asi odik okka-ka ora asi idok tama ora ke simo si kam ochowi kwaam bipuyirt ozimmo ochima ibinokpaabyi. Ibinokpaabyi ku ouowom ke ouaw onnan akpen oka-ka pe nwu kam akka akpen kezamna ka foti zau ezauha emmi na ẹ akpen okka-ka pepi nwo ma akpen doumna ki nwui kaan a ooddik kwa onnong kam. ko okpa-e kam anaadin nwo ma yia ottoku achi kam ko okpaẹ kam madin nwoewotte anna achi manya idik hanna ka adam ka daun-a si ki wowu oba-oba kam ki nwwa obu-hakawi mayi ebu mowowa ma maki rowah ma nfonna emmana cho onnong ke odamum manyi oda kwann-ong mo simo orok ke owowau owuribi kwaanong nwu ke odik ko ohamma kam onnong karkawi be kimma a ghowin owuri emanea chau be azumi azim be azuma azim be abaak ondqn chi ochinni edima erok akpen okka-oka be zummu obi kari adan chs akpen ada kari chi akpen ada akpen cha mo owowa ma a buwu duwa abok-oyowi-a but di fovo azen be bem ibinokpaabyi asi mo shinna iba so odaak mu tta acunna idaa asim akpen okka-oka be zummum obi ira ava eden cha akpen a bai kari akpen ada akpen cha-mo ma aduwu duwa a hop-ohuwa but idia fomazan beem beem ibinokpaabyi ochinni osim-o ochina a ida so odaak-o tta achinna idia atzim akpen ma okka-ka atzm achina ayin onnin akpen okka-ka si rau otle kaw ma idinokpaabyi va man ko ozukua obaak bu oguin onng wo okimmano kabhua ka edan-kadam ka-dam okann-ny man agbubua bong abanbi achi-oo bong abanbi asi bo, akko-ozim ida ononng a bayi onno si mando onnong mando ko osi-a owuri ebong emmana danni cho okkorabo kan be emmanna chi ibinokpaabyi ekam fot asi idinokt paabyi ehamma ettem chi ibinokpanbyi.